Ny loko maitso an, midika zavatra tsara amiko satria <hesitation> rehefa mijery ny zava-boary manodidina an, ny maitso no tena hita mameno ny tanàna. Indrindra moa izany raha mandeha amin’ny toerana mbola tsy nosimbain’ny olombelona.